Mmñbá mminyiéné sé nnám nsé ñkód ñwed. Âbá ñwéd ikọ éfik ẽgwété mméli Je Ék’te ñwed ádé mménété nsé mmá ikód ñwed ádé ntóm sǎdé ñwed ádé ẽgwéd mmé mkpọ́ mmé mkpọ́ égwèd mkpọ́ ébáñá ẽbód, náñá ẽbód átọ́n̄ọ́ nnáñá ékémán ébód, náñá ébód ákpón. Égwéd mkpó ébáñá únén, únèn ásè ásisiné ñkwá, ámásiné ñkwá ányé ábód ñkwá ádà ánuñ nsóñó ntọ́ ádè ákámá ásàñá, Étañ ikò ébañá ikud né inùèn, nè ebed, náná énám isàñ kúsúñ, ékésùk èsaña ékà, ikúd áwó ébéd áwó iyó ké afo atúkú ùgwo ki imò ílá itá ikigwọ́ ébéd ákésúk ásáña áká sá ányé ádhé únam áséké ámá idáiya ikúd ábém ányé isọ́ ákébém ànyé ákésùk áná áwó ké inyiọñọ àbà úsúñ imo igwọ ntọ́ ádé, ké ébéd ati wó idéké idá ll dé, ké imọ́ ilá idéké idá ikigwọ Ànye ánádé ádáiyá áfilé ányén Ébéd ádekédá, átọ́ñọ́ isáñ ákémọ́, átó áká ákégwọ ntọ́ ádédè. Ñwed ade ákámá ùgwák ùgwák mbúk ntõmimi, nnáñá ékèmé inám ajọ́b o. àfnõ àfnõ mkpọ́ ñwed ádé álǒlòñọ́ ànyénám ini ami nniyiéhé se nnám, mmésé mmá ikõd nwěd ádé.